Ny sakafo mety mampahimbo vava, arakaraka, asa ohatra ataon'ny hoe mihinana raha malagny anao, ohatra ataon'ny hoe laoko avy an-drano reny, mety haimbo ny vavanà izy koa fa avy mihinana azy.